Ma arva, et <hesitation> iks säändseq mälestuseq ja kogõmuseq ommaq parõmbaq peräst tagasi kaiaq, ku tuulõ tagasi kaiaq, et ku pall'o, ma ei tiiäq, autit ja rõivit sul oll'.